د دالو د پخولو دپاره لومړی باید دال په ګرمو اوبو کې تر یو وخته پورې کیښودل سي، کله څې دال ښه نرم سوله، ورسته د هغه نه په غوړیو کې ورته دې بانجانو، د، یعنې د رومي بانجانو او د پیازو لعاب جوړ سي او په هغه لعاب کې باید دال په کافي اندازه سره او پاخه کړی سي.